Le kaseraoly ze fa fa fandrahoagna ragno, ôhatra hoe mamana ragno na hoe hagnagno lasopy regny, amy kaseraoly mampiasa regny, le vilany tsotra ndraiky fandrahoanay vary na fandrahoanay kabaka, aveke le lapoaly ndraiky fana- ôhatra hoe <hesitation> te hanendinendy raha regny igny, fagnindasana raha le lapoaly.